Bedo borna limse habisha kemis. limse mai bodde masin. himbe lesdi mai yidi limse mai ngam surugo bandu mabbe be faunira be mai. maube, be bikkoi pat do borna limse mai.